<noise> Misy gn'atao hoe Ladobo filipinina; <noise> io fitambaran'ny <noise> akoho sy gn kso; da atao sôsy amin'ny sôsy de sôza; miharo amin'ny sôsy de vinaigre. <noise> Anisan'ny nahandro mapiavaky andreo agny io sakafo io. <noise>